K'olik njel <hesitation> chkop qa utz rka'ixik por ejemplo ri kmatz ri wix ri, ri ub'oy i njel <hesitation> wu tiburon wa'chi' k'olik maar i wu nk'ej chkop wa' <hesitation> qa utz porque aveces <hesitation> kirti'j wu wnaq i ya despues este este wu wnaq aves hasta, hasta ke'chupik pero xtkb'an kontrolar na'l para que, para que xtk'ob'ik, e jur medicina njel wa' <noise>